Oy e za koa mahazo loteria zegny rô <hesitation> ah <hesitation> za rô kô ampy hividianako tany za tonga de mividy tany e, mividy tany Antananarivo aketo zaho, za koa misy vola amzae afarafara akeo agnagnaovako tragno izy avake fa vola miditry hoagnahy edy môkany igny e.